كنفضل نكون كوميدي حيت الفن والضحك عندهوم تاثير ايجابي على النا. الكوميديا ماشي غير وسيلة ديال الترفيه ولكن عندها دور كبير في رفع المعنويات ديال الناس وتحسين الحالة النفسيه ديالهم والضحك كيخلي الناس يحيدوا عليهم داك التوتر والقلق اللي يعيشوه في حياتهم اليوميه والفن عندو دور كبير وقدرة كبيره باش ياثر ايجابي على المجتمع حيت كيخلي ويخلق واحد الجو ديال الفرح والتواصل بين الناس